बहुत तेज दौड्ना जनावर ओईनमेहे सब्तितेज दौड्ना जनावर चीता है। कह्केसे ओईनतिती कम थोडी कम दौर्ना कह्लेक सिंह, बघ्टा, घोडा, अस्ट्रीच ,कंगारू येने हैं। उस्ते कर्के कम निंगना जनावर ओईनमेहे चेंटी, कछुवा, शंखेकिरा, किचुवा छिप्कली येने पर्तियाँ।